إني من عشاق الأدب ونحب الأدب هي الهدف يغذي الروح، ويخليك تفهم الثقافات المختلفة، تفهم كتابك اللغة العربية تفهم الحاجات هذي، تخليك عندك علم بالماضي الأشياء هذي تضمن نحنا كعرب لازم نكون دارسين أداب.